Ñajan xanra pues hu u un. ña yinini ña ke ti'la jan ña konoti nra xhitónga ta noti, taton ña xaston tanti kó chi ka ho ña kuchio ta noti nra ar nra yiton ka ta nion a kixati tá tani nó iin ti, ta ni na horega kiti norodoga tá nion ni ka no nidati ta xa otuti kixanti tava ña kastontanti nguan ña nguanoro chi yó ho comida ho ña kuxhó yó alomejor ñajan a kanti to ñajan hu ho o on. ña akea tilajan.